<hesitation> ممكن ممكن، إذا الفن إستخدمناه بطريجة خطأ أو كان يحمل أفكرا سلبية، يعني إذا كان الفن يشجع على العنف والكراهية فهذا أكيد بيأثر على المجتمع بطريجةٍ سيئة، بس أغلب الأوجات الفن يكون له دور إيجابي إنه يعبر عن الجمال والحب والقظايا المهمة.